Oime jeta kïrai yaiporu vaera alquiler, ooregua yajiñavo oi, mbapipopa, irundipopa, ojo vi jepi eta, kua bolivianope, oime vi yaiporu vaera auto, payandepopa rupi mopeti ara, kusnjsr dolarpe, erei oime yave yaraja mombɨri, iruvi jepi